A plus two three four, eight one six two nine nine, one eight four zero Then plus two three four eight seven two three one one six six nine nine